He daka iná, ndaka iná ndaka nikuu ujun iin tixki yo'o iin kitiyo chionokan iin ñanjan kaxaó chi njitoti njao kakanti ka'a kanjinti tute kanjinti ka'a kit kuan ono'o kana'a kanana nakitenuma okoto nguoti chí ajan xoni tutu ka'a ndetuu no'o vanii mixiku vatini tika'a nio atio kii, exkachi na'a tita kuu kakini ña'a tunja'a anjito chi ka'a nikka kanjini nati ngutukiti nguu akiti nii xutu kanika kuu ujun nei iin na iin ndevichi ka'a akuiniti nuna akotonoa koto teyoua kanini iin yo'o yon kuatu tuka tetono.